मलेशिया की पंक शैली जिसे मलक्का जल धमुरुमध कहा जाता है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है। इसका महत्व न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक, आर्थिक, पर्यावरणिक। और राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत जरूरी है। यह जल धमुरुमध भारत महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है। और पूर्वी एशिया दक्षिणी एशिया और पश्चिमी एशिया के बीच व्यापार। और सम्पर्क का मुख्य मार्ग है। अब हम इसके बारे में विस्तृत रूप से समझते हैं। भौगोलिक स्थिति और संरचना में मलक्का जल धमुरुमध मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। यह लगभग नौ सौ किलोमीटर लंबा और पैंसठ से दो सौ पचास किलोमीटर चौड़ा है। इसका सबसे सकरी स्थल केवल द्वीसेलय के आठ किलोमीटर चौड़ा है। जिसे फ्लीट्स चैनल कहा जाता है।